ס'איז דא אסאך מינע וועגן ווי אזוי א קאץ קען ווייזן פאר א מענטש אז ער האט אים ליב, <hesitation> ווען ער שלאפט מיט דער מענטש ווייזט ער אז ער אז ער האט נישט מורא פון אים ווען ער נוצט זיין אויגן צו בלינקען שטארק <hesitation> מיט זיין <hesitation> מיט זיין וויידל קען ער ווייזן אדער ז <hesitation> ווען ער רייבט זיך אריין.